pena ge ngone so pake, ngone gahi lefo, lefo borero, lefo toma buku, lefo jarita, lefo nota, lefo habari, sedaba lefo arab.